हमनी कलासके छौरा सब न एतना न कुत्ता बानर रहलै एतना न कुत्ता बानर रहलै की सर न बती लगाइत रहलै की बौल हमनी के कलासवा मे आ ओकनीके न रोज दिना छुट्टी होइत रहलैन त निकाल के चल जाइत रहलै। त काहेला बती लगा दैत रहलै न त हमनी के सबेरे जाइत रहलीयै पढे पाचे बजे जैबे पढे त किछो ना लौकतौ त हमनी के जाके उ बतीया बार लैत रहली की। त हमनी के पढ लैत रहलीयै आ हमनी के जब छुट्टीया होइत रहलैन। त सब छौउरा सब न बौलवा निकालके कि आ लेजाइत रहलै आ सर पुछैत रहलैन के लेगेल बा बौल त कथी कहैत रहलै। हमनी के थोरी लेगेल बारी जे जौन लैका सब होतौ बाद मे आइत न ओकनीये लेलेल होतौ कहके। त कथी कहैत रहलै ना उकनी के ना बा लेले तोनीके लेके जाइत बारे त कथी कहैता ना हमनी के ना बारी लेके जाइत ओकनीके एतना रहे झुट बोलैत रहलै। आ उमे हमनी के कहती यौ तोनीके ना बतैहे गे नात तोहनीये पिटबौ त हमनी के कथी करी हमनी यो के ना बताइ। त काहेला त अब हमनी के ना लगा देबे बौल त उहे बोलबा लगाके पढी त कथी कहे सर काहा से बौल लागेलौ त सब जना कही हमनी के की छौउरा सब घरही से बौल लेके आल रहलै। आ हमनी के ना कही की ह उहे निकालका बौलबा हौ त उहेन सफा लगैते रहगेल लगैते रहगेल आ एकनी के निकालते रहगेल। त खिसके मारे सर न एक महिना लगलै ओकरा बाद छोर देलै लगाएके की केतना लगाउ जेतना लगाइ तारी एकनी के बौलबे निकालके लेले चल जाइता। न त फिउजे करदेइता ना बौलबा के न निकालके उठाके पटक के भोरदैत रहलै की उहे के मारे न सर हार गेल रहलै की आ हमनी के कलासबा मेन बौल लगाएके छोर देलै।